De rettili no ô sò. A grigoa de seguo. Dapeu fòscia o lagheu. E di atri rettili. Mi dieiva i dinosauri fòscia, ma di rettili che seggian vivi, dimmoghe, presente a-a giornâ d'ancheu, dorriæ pensâmeghe, ma anche se me ghe penso, no me ne vëgne in cheu nisciun.